في حالة إني لو شغال الشغل احبه بس المرتب مرة ضعيف. وش استفدت؟ راح ما راح ما راح يمديني انبسط بالمرتب الضعيف ذا. لكن اني لو شغل ما احبه بس المرتب مره عالي. راح انبسط اظن بالمرتب اللي راح يجيني من ورا ذي الوظيفة صح ولا لا؟ فأنا أظن إني راح أختار إني أشتغل شغل ما أحبه بس المرتب عالي